To ntuwkwo tu n oba bo kwo yi chi ge ilimi nyi kpekwoyein kwo zhin obo hn hn yi nu ya chige kwo bye lo shemi dnayi kwo bye lo ma gna ge na ilimi kwo zhin oyan nu nkwo bye n tugena ilimi kwo la zhin alaza gniya nmwa ilimi zhin aza ba la geyi kpe bwa n mwai n sa n ilimi to boi yin atobo zhin akpeyan kwo gyi ge ojan n, atobu akpu, ayan mwa begye n mita mi ma yi ba gbayin gbayin, ayan ku nyi fiyin obapya to bei nyn, ayan nyi che she anpani chei yi gni ge helo helo yin, n tna ilimi yita bwa bau kwo ayan zhna ozhna apita ayin da, apita aba ilimi into kwonu na be nbayi, kwo ayan osheyan du ayan nbanu ba zhin ayan nlimi be nbayi, ayan nilimi abe nba yi mita mi ma lnu ma tun ba, intugena bamwa begye lo ho yan miya mada ntukwo bo oyinu lakwo wuya, kwo to bei zhin obonu nna ba yan ge ilimi kwo bye lo kwo kwo to bye lon Ntugena oyi yipekwo mana yelo ngena dawo kwala abo zhinyaba, ofi bozhin kwa wan aba mwakpa kafin abo woge zaye wole fi sai kwola yin peyi la ntugena oya dada bei zhin bakwu wahala snu ngena bai gna baza ge nfe gye fi la wan n nabai ye ntukwotu n ilimi bo kwai zhin abaoi banu yilaba bwa n sowakiyi, ntukwo to n ilimi bo n nala asibiti abozhin azhin nna afin tolo yi yitami yachi ilimi nkwa beyin kwo nu du gargaje ah ah yitami yada lon ama she yi bu zhin ya zhin asibit yan ya gye kwo pyu n beye n pye pye yi ama doye da gargayan kwato bo zhin obo hyn hyn nu nyin ba chi ngena ilimi kwo bye lo oyan kwo zhin do hyn hyn nu ayanyibo ge ilimi kwo byu lon okwunu yin gu yilakwo wuya, oyan apabuyi da bge nkwo zhin shekwoyi wo ga apabuyi da basila kwo beyekpe Nbayi babe n ilimiyi azhin an pani n na bayi kwa zhi abwa ya kwo do obolo na omi mitami madan ama oyi yi lakwo wuya oyi yi apma n ilimi yi gyi aje fi, yi zhin apma ilimi yi nu nje hun yi zhin abo ba to kamatan yi zhi anpani ilimi nje hun yi zhin abo ba bei be nna akpe mikpeyi ntukwo tu ngena olabyi dna hdawo dna nba nnabayi woi be nsu wa bma ho zhin ama shewolo wa zhi agye wo gyi wo azama yi nu fi njehun, wa zhi woi gyi wa fuwa danufi njehun, she wolo wazhi age wogyi ozhi fi ozhi vna yan yi ma kwo miche nge okni znidna awowo ngyu wolakwo wo knu, kwo bo zhi obo laifi yan nu nho dada tnu hoba oba yin, kwo boi zhin laifina nho dada gna ho ge loho tu obamu n nabayi habe habma za zhin, to ama oyi yila kwo wuya chenazhi migu kwoto bui zhi n na ba chi ge kwo bme lo kwo kwo to bme lo ntukuo tu n ge yilakwo la kwo la zo obo n ato be nkwo yi n kwo bon chenu ba zhin ayan bo ge be ye kwo bme lo Ilim gaskiya kwo zhin oyanu n yi ba shekwo yi ami dai dai ntu nge owunu na be nkwo yi nya bama abozhi abayan gbmayin nnu nba nta nyin ntu tnayin tnaba kwalo zuwa she ho ba mi haba ama ntukwo tu milimi bo ho ba bwa oyan nu bwa kaka nna yikwo ge computa yin kwo ka kuleto yin agye oyan n hobei ye holakwo bwa kwo agynkwo da n babei ku ashama ba knu aje ba knu ayaho yaho yi, ntukwo tu nilimi bo kakule to nkwa beyin ho ba gye ayi bwa zhi layi yan ye kwo yi kwo bei yin na na muduyi layi, aknu oza tagyiyi n gunha tnu kwoi ba yin tagyi ngun tnu habwa kwo zhi kafin ho kpe yin hala yan ga ho hoyan haknun nsa sai akwu akuta n sa sai abe nnayan yi dobom dobom aya zhi aba yan ye kwo lo n layi layi kafin agaho kwaku n yazamayi gawahala, ashnakpmu yi n yi be yin yi be yi bwo kwo nu yi, yi be yi bwa kwo nu yan gyi yi ba gyi yin yi bwa kwo n sowokiyi ajeyiba kpeyin ya bwa ba n tna be dnayi

Zna zna ho ba zna n tna bo dna yi ngye she ma bwa da yin sanu fi wan kafin ho kpe awye ya ha je kpe ho wo ge aku wo n zagyiya hoba woge aku ababa wo kwo n kwogi abai mwa be gye n na awye kpeyasa ho je kpe ho ba ge haku beyiwo kwo nnawyegyi nyaknu kwo abo nnaba zhin nwahalayi ngye she abo zhin a bwa n ba yin kwo zhin ala sowoki bwa ama oya shnakpyi yi kwo mi ba chi ge yin zo be kwoyi shna do kwo yi shna yi zo do yi zhin wuna yi gyi aje fi n kwoyi azo ho lo labayan knu bai ka an pani zhin n kwo yi nu, nsa abo zhin a so agyiwye fi n kninu abozhin aso agyiwye fi n yanku kwo n boknu nhayiye yan ho labe ayige banki alo ai so agyiwyefi osanu na ba zhin anfani chei azhin wuna alo aknu oyi ashna kpyi yi bai kalo bai zhi ampani nkwoyi na ba knu agyi wye nkwoyi Azhin wuna aknu za agyiwye n chei oza loma wa aguzheyi nukwoyi wa zhin wuna wa da za agyiwye knu ba yi kwo ha yi ge yawu yin nkwo nu la kwo yan lapata oyan bo yin ayi ge 419 nsa ama kwola zhi obo byi byi yi, yan ho bei nyi n ayige ovi ama kwo zhin bo byi byi byi oyan dna gbma yi nkwo lo nkwonu zhi yawu kwo yi to zhin obo manayi nu ya zhi apma n kwoyi yi ga yinyi wahala kwoyi zhin azaho ku tna bayi wye wye yi, ilimi zhi azaho ba ka fi ga miknu yin ilimi zhi azaho baku zhin n ba ba chi ge akpe mi kpe ilimi kwo zhin aza ba chi ge oh kni ya zhin mi be ayin ye ha ayi ayin ye ba yin mi to bo ba be ban apabe yi da kwo apa buyi da to bei be nkwo lonu kwo mi chi gu she kwo to bei wu be hikima kwo shekwo to ga ba ba ye kpe nge na ba yi ba be nkwo yi n wu la yi nu. ayan sni sni ayan sni sni yi holo m kwo kamata ya ba to ya bwa damuwan ama ntukwo tu illo oza lo wa bye n yan sni sniyi holo wo sni zakwoyi to bo zhin ba sni a yan yi pya n, oya zakwo yi bo zhin ba ɓwa nya honu n ayi kwo ge oje lika ama a beture by yan ho li a yi ge guda ayi ge golbe ayige ba mwa begye n mita mi ma yi ba gbmay gbmagin du ilimi nu na bye n bayi n kwo na be kwo wuyi bwa ama ha yi ye miyi ge ilimi da kwo ku yi bmazhi ilimi nku bo manayi kwo du bo nukwo yilo ngye oya. Za ngye she oya nyingbakwo be zhin sni wahala ngye she oya za bo zhin ba wahala mik pe lo ge kolayi dna n damuu ama nda yi ji ko dadi lo ko mi chi ge yik agbmada lo nwabegye ye bwa kwo lo mn yi mdna gbma dadayi ntu ngena ilimi kwo yi bma zhin n nwa ilimi kwo zhi nya nu ma dna zuwa nsu mitami ma da bo da vna yan obnu miba mi ma da nkwo